Bere annini nyano ishia lilla fedet dib yede sagale sun sagale ak fonitii. sagalen tunenii lilla woanin nyaadet feeda ishinen daaba ishian rahisia wom bitte ditte rawotet chifte shapat guurte bisan it buufte mal isan bichaatan supu jala dudde fonen nyaate woat fet dum aminen gar galchite yani kitunguan kalangite mutusinen hindabeta duub nyano isati daaba isati won sun tuutu isa wot mioti aminen rahisia.